هو، هالند يا نیدرلند یو شمېر ځانګړي دودونه او رواجونه لري. یو له مشهورو یې د پاچا ورځ ده، چې هر کال د اپرېل په اوويشتمه د پاچا ویلم الېکساندر د زیږیدلو د ورځې په ویاړ لمانځل کېږي. په دې ورځ خلک نارنجي رنګ لباس اغوندي چې د شاهي کورنۍ سمبول دی، سړکونو ته راوځي، نندارې، بازارونه، موسیقي او جشنونه جوړوي. دا ورځ د ملي ویاړ، ازادۍ او خوشحالۍ نښه ده.